Ehe, palitao moa zagny misy ohatry hoe laha lelah izy magnano an'io palitao lava io aniny miaraka ame ame kaostara pataloa izy da kaostara da gne viavy izy da ny palitao igny miaraka amign'ny zipo ohatry gny costume hoy indreo, de misy koa gn'akanzo mafana ao gne <hesitation> blouson ohatry, da misy gn'akanzo bà vaky ohatry na hoe mihidy avao koa izy feno gn'ainy na misy koa ny ankazo bà izy fa feno zisk'ame tendagn'any colle roulé io sha hoy olo da bà avao koa izay.